संस्कृति कला भजन संगीत सहित राजनीति और समाज से जुड़ा हे। यह बहुत सांस्कृतिक और एक कर कई देशों में संस्कृति के मिश्रण। हे कनाडा के संस्कृति बहुत प्रभावित करें छीये प्रमुख तत्व हे। स्वदेशी संस्कृति यूरोपीय संस्कृति खास कर ब्रिटिश और फ्रेंच। के आप प्रभावित आबादी के संस्कृति अमेरिका संस्कृति। कनाडाके सबसे मुख्य प्रतीक व्यंजन के पत्ता चलल जाय छीये।